Nxetiunxa <hesitation> tablañu kidawaxa ndida ndeyu kani ndidaxa, wa kweexa ndida erramienta xa keetiunxa ña kadawaxa in sia, nakadawaxa in mesa nxu ku xa xenti'ü